Nai Meksiko so na negara ndia budaya na so, na sila dede'an na ala tao dede'a Spanyol Bo ma nai negara ndia-ndia te hatoli sila talalu hargai inaman nal, ma nai negara ndia so na ala hi seni, boma kerajinan tang tangan. Ma nai negara ndia agama ba'un na agama Katolik.